Ny lambo sy ny saka zany da anisan'ny biby mihaza amignaly. Ny <hesitation> ampiasaindreo moa da tsy nino fa ny masondreo mahery, ny fihainoandreo maragnitsa ary ny fofon'ny biby hafa izay rendreo. Ny ankamaroany amindreo koa da mana-taovam-pijerea manoka ahafandreo mahita mazava kokoa amignaly.